Alura d'üna bici, lon ch'a sun i cumpunent dizuma primari a sun le rue, a ie ël tlé anche li, a ie ël manübri, a ie i fren, a ie le rue e a ie la caden-a ch'a fa da trasmisiun, la curuna davanti, la curuna darera e ën cule pi muderne a ie ël cambi che pöle anche cambié le marce